Ajokis aelap aloakumi na mbili ngesi na, ejek robi elap loa kumi na mbili kama tokona lo eyakae lo eyakae iberebe disemba eyakae leo taree nne, disemba egielete tokona ngitunga ngworui eyansakis kolong ngitunga jik akipangakin abajet na akimu. ngitunga robo cha lu etingito ngaropiyae disemba tokona ngitunga ngworui eyansakis kolong ngitunga jik akipangakin abajetna akimuj ngutunga robo cha lu etingito ngaropiyae disemba tomona akop, eyansakis nviche alosit nasapar. elosenote ngiche anyunyun ngikech tunga. anikolong eme kineta, leo akwar na alosi ayoung nika ati, togiel jik akwar ngina nguworui li iyeni iyong atamar alosi ahong atopero nika ati. leo engolia lea akine jik anawi anakang ka naa togialae jik ekoroe, togialae ngano abandal apei, togialae akimet, ekabej ka evias ka enyanya, yaunae jik ne. ekirismasi akop anang tuenti five, enyemio ekiriemas echerekiato ngitunga narunen mam nabo. imujete ngitunga inyakanarefe eramito ekare. lu epote deng tama iyong kechia towodokisi ngitunga akimuj arai ibere ekirismas echamakinae imujio dang, nyimik ngitunga akimuj kotere arai akop sai ekirismas kinyakanirite ngifunga kinyakanerete kimujete ekaree bon kiwalaa jik, tolotoi lokaniasa elosio jik happy new year, happy new year, happy new year, erukai jik mwaka mpya eyakae tokona ibere be mwaka mpya tarehe moja Echerekiaritaw alokanisa ipiyao ekelele mam nabo kukesha tokea ebong paka asibui arai jik eshere esakio jik kirukai emak lokitetet. Kirukai jik ibere bea hee tobuwak akuj alakara ketere akwaar na etia naka. Arai emwak lomoia alomar yare moja eyakae lomak lokitetet sasa. Arai jik ekare jik ekirismas mam nabo. Ayaa atomar jik mwaka mpya lomak lomoi nyo ilimokini iyong anyoun nataparach tarehe moja tama iyong ejok noi akuj kwa nakitanangea lomwak lokitetet mwaka mpya. Abuwakini atakara kwa na kiyokiyo emwak lobeon daang kitanang nabo lomwak loche lokitetet. Akuj kanguna daang mam na apedori yong pe arai iyong ipedori. Imam iyonga nyapedori ayong lakini iyei iyongaa apedori ayong deng niti ewapakinit ayong erot kon. Ewapak ayong erot lokonia eyotokini ayong dae ngaren eyei akujua imam iyong alotoomi akujua emam emaisha lokon. Lomwak lokutetet io ilomari iyonga kikongkongak jik emwak ngolo anajokak tangaa jik emwak anajokak nigol ningaa narunok itaan daang kisiyan niajekon tangare jik emwak lokitetet anikajekon. Kimala jik aniajekon happy new year twenty twenty three emwak lokitetet kiloma tokona kime nabeen ayakarete toyakasi ka emwak lobeen keyei itaan nibeen ikosakinakatar deng keyei nikipanyutor deng kime jik toekasi ka emak ngolo jik kiya tokona lomwak lokotetet loa arai mpya loarai alakara bon eyei torimak itaan kon keyei nibeen isechakinitor iyong emak lobeen torimak jiik kimengakiro nguna kirukosi ka ekaru lobeen kime atolomasi lomwak lokitetet.